נקטר אלמבית פקלעה עטיקה, חית פיהא תאריח ו ג'ומוד' ו ת'ג'רבה מוכתלפה, קמת אלג'בל זוינה ו אלמנאזר בסח אלקלעה קתחליק תעיש ג'ו קדים, תתסור אנכ פי ג'ו אחר ווסט חקיאת ואסאטיר.